ये जो भेड़िया ची सु जो हमरु पर्यावरण तै मई बूट ही स्ट्रैट भूमि काका निवाड़ी ची शिकर की जनसँख्या को नियंत्रित करदा पोधो और वनस्पतियो की रक्षा करदा शिकार का व्यवहार बदलदा और जो जानवर ची न मरू टेकु जीवजंतु तो उत्पन करदा